yibe, yibe ka yamu fwa yim mu yu yibe we, ma yodu ma yo wu bare mwa yotu wu wiye dinedu nubu ki̱yalu nan wu fwueyu, wu bare nan kware nanni ka nga wu wure ka yodu ka ma fatete ka mu kudo ya muya yibe ki mar fare ka maru din ka maru turub mwan fanko ya mwa do kumun do mwa ba sugugu be ma yudu we a fiko ke a ya fal fatutu yinang. yinu yo ka fal fatutu ka ride, kanan wule diye kinin sin ne ki chirede mwa fal kimin chambu. wuka yo ki chire du kinin kuko ki̱ badu ka ru mwe mwa kur ki̱min ti chambu ka la mi̱nti ditiye ka do du ka fwasu betiye ki̱ yal bwesinkibu ka a ku ki̱kali a beye ka yal bwesin ki̱nu ki̱ kunda a labi ki̱, ka a yikan nge ka tukudu a labi ki̱ ka a yikan ne ka tokudu ka be te lo ki̱n. yibe wu a swan niwu a yo ki̱n ki̱ nikin chabte dine do ko no wukane ni a tau ko yibe wu wu kin. ka nubu ki badu ka mwata yembu nubu ka mwata yibe ko ni dan lo ka yade. ka wu yebe wu ka yikati lo wu ki̱n a duye mu a mi ni ki̱ kurkimin chamme wu. ka a ku fanko nge mwa yal. ka ng yal kul kul kul de, ka bedu be ma kur ki̱min chambu ko no nwub tab ng yika fere kin ma yode kade ng chak yibe nge kana kilade lo ko we nan kangu yibiyu we minangu yibi a chan fanko niwu a yokin ki̱ nidu chambu dine ni a nibu chabte yibe wu a neka nabdu kono mwa yaldu, a yimbu kerunu neka nabnu na kan yibi we minan